Fara daku eme ngo'o kut pande ina flu, aku donde eme ngo'o pande flu hitu pake apa kat pake wae rua eme toe wae kolang campur agu, agu minyak angkin ko appa kaut kat ai aku donde pake apa hitu pake wae kolang hitu kut pande inan flu. agu <hesitation> done kole inung obat apa inung obat ome mai <hesitation> one mai apotik ko one mai dokter eme toe ma ya eme toe ma ya mempan apa hitu one mai onat one mai dokter hitu bo hitu kin bo pake <hesitation> wae kolang kat luap nitu na;a agu minyak angin eme toe <hesitation> do- do apa do do inung wae kolang hituu aku donde pake <hesitation> inung wae kolang hitu kat eme <hesitation> eme flu toe hanang uap hitu bo aku kole donde <hesitation> inug wae lia caran laku pande wae lia hitu ga na wae kolang poli hitu ga campur agu apa agu lia poli hitu ga inung hitu dakun caran kut <hesitation> oande inan flu.